في وسط عاصفة قوية، سفينة غريبة جت وطاحت على الشاطئ. كانت مهدمة شوي، بس كان فيها آثار أشخاص عاشوا فيها. بعد ما فتشوها، لاقوا خريطة قديمة تكشف عن كنز مدفون من زمان.